Kua mbɨaguaju ikaviyaeko ñaaro vaera, mbaetɨ yayeaporai mbae yayapo vaera, esa yandeko ñaekavipota, kua ikavi yave yandereraja ikavigue rupi, jukurai ome vaera yerovia opaetevape